Ekasi esabuni ng’esi akilatar ng’iworui, tojoketa sodi aniilosi lotaoni king’olik yong’odai atamari ajoko cha ayong dai ayei kidding ng’itung’a ajokisi esabuni ng’esi akilatar, ngiboro tojoketa ajokisi esabuni ng’esi akilatar, nyi uro alokiding ng’itung’a lochia tomoni yong dai niajokoni akidwang aurisi, aninapei king’olikinere tobuna ng dai niajokoni akidwang aurisi, aninapei king’olikinere tobuna ng’itung’a ng’ukunes tamasi ei nyitatanar itaan eria, eborit itiaan enia, ejokis esabuni ng’ina. Kilatar aniitori yong dai neni. toyei yong dai kidding ng’itunga luchie, nyieur ng’akinyir nakarinok ajokis esabuni ng’ina ilatari echap alooru teseger eworu, ilatari eworo toseger sodi aniilatar yong’o, telema echap aloworoi tolok jik tanap niajokon ajokis esabuni ng’ina, iturniyara esabuni alorot kadaang, iturniara esabuni, alorot aluakilat ngiorui itumiara alokilat ng’iboro, egela lailatare ngiboro engela lailatare, eyei lochia la arai ilatere ng’irui, ilasii ng’iberei daang luechamikina ajokis esanuni ng’una kilot yong’o lochuo, abong’un kaina kilata ng’akan kilata ng’akan koni, kidong’ echafu ng’olo neni akidwang bu kiboikinor ng’akan ng’una anitakai ebuni akumuju tanyam, ajoki esabuni ng’ina ifanyi ng’akoro nakaalak alotoma akwana aitwaan ajokis esabuni ng’ina ilasi ng’iworui, ilasiri ng’iberei daang loechapuna ata ng’amuk nabulan nuku, ng’awarui nu kingaki kilata.